a o ji ɲusinnu cuwaɲu a ɲan binni ɛn ho dimiɲan mu su'anni matete abe oma hinni min a bue awe benɛ bɛse benɛ bɛse bewo benɛ o wo a mu ya bɛse o hinni min tin mu beso wa